זיפערס איז געמאכט דורך צוויי זייטן איז דא ציינדלעך, און ווען מ'מאכט ארויף די זיפער שטעלן זיך די ציינדלעך אריין און פלאץ אזויווי א פאזל, און אזוי מאכט זיך עס צו אדער מאכט זיך עס אויף.